Tapassippulungngi pakeang carepa taq tapattama ki laleng panteng taq nappa talise ki wae teppangngi sabung teggenneq na ki laleng pantengnge remme pakeang carepa taq lettuq na seppulo lima gangkanna tellu pulo menneq purana rodo ta kuceq-kuceq ni gangkanna lenynye carepa na ki pakeang taq nappa tabissai sibawa wae mapaccingnge purana erodo tarakkoi ni ki yawana pella kesso e